La xen júu e xin, la xen köö e xíírá’ jnáá’ e fá’ra’ tó xin e jmⱥⱥ rá’, xen i jmóo e le lɇ ‘mó <hesitation> ‘mo ben fⱥⱥ’rá’ e xin fⱥⱥ´’ rá’ ‘mo e re kä’, ta lý’ kiö’, kiö’, kiö’, ta jó’ ‘nɇ’ jó tö e jmⱥⱥ e kiéé’ e re wýyra llóo’ e kiela’ xen i jmóo kö’ e tün my ‘mó pii’ e jmⱥⱥ la jóó’ e eé e je re wyyra köö lló’ e jé jia’ re tyna e tⱥⱥra uɇ ejö fí kié’ e xin tö.